Kan khayyaroni fi bakhtar le yi waqit bas fi umri ayyi waqit bikon alga hubas gayyir fog umri finshan fil waqit da ka da heli lihik wa tafkiri kula layik ana ma ni sakkaiyir bagdar bakhtaral shuqulal nadeef minal makunus dadda bakhtaral waqtula bas wa.